Fomba handanjalanja ny sakafo misy hanitra sy aram-pahasalamana raha ahandro sakafo hoan'ny fianakaviako aho ah, de hanitra ankiroa ihany no ampiasaiko de tokony ho ampy, ohatra hoe mampiasa dipoavatra sy sakay tany aho na sakamalaho, de aram-pahasalamana izay fa ny fangaron'ilay sakafo no ataoko betsabetsaka, ataoko maromaro loko de sady manitra izay no aram-pahasalamana.